neɗɗo to woodi dabba, dole dole dabba ngan nga hetta an on wonte joomigah saboda to weyti an yahata dow maaga an hokka ta nga nyamdu, an hokka ta nga ndiyam an fista tanga nga dilla durgol, an bo to di ngarti ndurgol an warta habba di to dole taa wadi dum e balde tati dabba to nga einiima ananai e nga aata, e nga aata. e nga aata. to dun yurnake dum tawai jominga warti. ko wadi nga <noise> hettuma? saboda balde tati a wadi a hokka nga nyamdu ko a hoka nga nɗiyam entaare e nga yara ko bo a wari a don wuwa na nga fellere nga jodoto ko goddum wari dow maaga a wari a farti. kullum a don nder maaji, toa wari foftuki ma a wari a jodake gefo maaji a fofta to doole dabba ngam ma honduko relli, hangama nga don ba dan adam hangama nga don ba dan adam. to no nneddo wadanta bingel mudum takka bingel e banɗu, neddo komi fu a looti ngel, a wada ningel sutura a hokki ngel abinci, a looti ngel a weitini ngel ngel dilli to dabba ngan ma non nga yidi. wodi dabbaji looto to di, iri baali. neɗɗo to di takki. neɗɗo wawai habba baali mudun looata di e omo e ndiyam e soso, loota nbali mudum aaba tas. nga yoora. to nga yori dum wuuwa pellal maaji pellel nbodi neɗɗo sai yaa haɓɓa nga. neddo to wadii nii nde didi ko nde tati <noise> dole to nga fotti e neɗɗo nga andi dum ko goddo wari memi nga to goddo wari wujjai nga ma nga waɗai ka aatuki saboda woowai fissuki nga too gerode <noise> den ma dumnon taa wari jonni a sodi gerogal a habbbi ngal balde tati ngal don wuro an gnal watta ka yiki to weti a yahi a yurnakengal a sakani ngal gauri a waddi ndiyam a hokkingal to fofti a wari a yurnake ngal a sakanignal gauri a hokki ngal jango taa fistingal nga dillata. a wawai bo a nasti nder wuro sai ngal wada ka tokka kima saboda ngal yidi gauri ndindin sakantangal ngondi to dabba dole dabba hepta jewmun saboda alaqa wonte hakkunde maga entare e jeymiga dum alaqa shen biddum ba hakkunde inna e biddo. ba wudo durngol pat, wawata hendirki e dabba mudum saboda to wawi durgol wawi jogaki hanyum ma nynde <noise> hendirta e dabba mu har gonɗi goɗɗo wawai rufuki saboda dabba nastai berde neddo sosai wodi shaquwa sosai hakkunde dabba entare dan adam e jeymum to neddo to waawi hakkilanki dabba gaskiya ko bolle neɗɗo dabba nani a nanai e nga foodo e nga aata e nga foodo e nga aata wodi ko nga tefata hojema. daga a wari a hokki nga nyamdu ko a wari a hokkinga ndiyam shikenan nga jedake to dabba hettai jeymun gaskiya.